Wonn tan akha midhasen dhursaa wonn tan dhithaa woo ishin fonni woo ishin unga ngaano than woth jebifthe dhursaa khadhithe unga ngaano ishin fonen dhithee dhub Mal fonn khun hidamdhaa fonn khun bichateni rawothen fonn Khan yaani itagurtha